A waawai keba nyamunda beldum labdum so a loti kanshikoma a amfirila e thermometer, a omba le'al ma a omba gahere ma kondeye.